सूती कमीज बणाणा खातिर पहले कपास (सूती धागा) बणिंदां। यी कपास ने सूत मा बदलके बुनाई मशीन मा धागे का कपड़ा बणिंदां। फिर इस कपड़ा ने कटन, नापण, और सिलण वाला काम करिंदा। कपड़ा के टुकड़े का साइज मा काटके, इन ने सिलाई मशीन मा जोड़के कमीज का रूप देइंदां। अंत मा, बटन-बगैरा लगाके कमीज त्यार कर दिंदां।